Banque injé boot élobuyo jaat miin éganto. Banque diit gajaaw gajooleheey go gajaaw goluul galunlumay. Alaal asiil narégé banque fubaŋum; ujaam asiil arégi fubaŋum fo foomé banque. Ēli fugéén sipayoli gumiit banque; fubaŋum gumiré. Don gaségool; nababaaj do gakoba do naŋamé aŋa akaan fubaŋumool; jaat ñé ébajohut; aan bébaaj nutééb bu banque. Mais alaal asiil arogolaal banque fubaŋum.